Akɛɛpǝ tuu wɨ lée fii pɨ mɨŋ mɨŋ suyǝ la tɔɔ kpɛrɛwǝ wǝ́ o loh ko a ka pɔrʊ ŋwɨ fǝǝ kpɨ wǝǝ mɨŋ e lee ci eyee lóo roŋ lǝ̈ perecee ŋwɨ ŋkpɛ mɨŋ a la ca ŋwɨ wǝǝ ŋ ya mɨ ŋ woolu mɨŋ mɛɛ ŋwɨ ŋkpɛ kǝ́ née yee kɨto wǝǝ akɛɛpǝ tuu wǝ lée fii pɨ.